Rangi kwa Kighonu haghire mrotoma haghire njawa haghire rangi ya njano, haghire bluu, haghire rangi ya maifu, maifu ghaya, haghire ya ugoro.